E nder ɓikkol lekkol kol mi anndita e wodi kankanaaje, mangoroje, abarbaje, haa e nelbe e jaabi. Nden bo e wodi kosam, kosam na'i, e kosan be'i, e kosam kwakwa e kosam nyabbe. E wodi lemoje di zaman ko hawti e coke, Pepsi, sprite, Miranda, e fanta.